Cercherìu d'vivi cun soch a ie s'la tera, dë cültivé dë verdüra, cercié d'bestie da anlëvé e mangé e beivi e dörmi <hesitation> e lezi e pasé ël temp ën cualche maniera